كيبالي الهدايا أهم بكثير من النقود حيت النقود كتصرف أما الهدايا فكتبقى ديك الرمزية ديالها دايما ديك الحضور ديالها وعندها عمر أطول من النقود.